Nge, ichiyagha kethongi chakwe ena mri. Mri uya uifurie indeghenda maana tichiira nyingi, fundu ti- tikeyi na ndege tikitaya disaini nyingi. Mera funditikehandu hamwe disainiyo- yo mwe tichira handu hamwi. khaghenda hena mrito ufurie tashigha mashashi, mashashi taghenda ena mrithi wavo hena mri kingi yanga iyagha kisungi chagho kaagha tagokata genda henaaa ma- mashashi tashika hema shashi taagha kithungi chavo maana ndeghe tifurie ishirikiana. Tighire umoja kindo kichaa tichishirikiana. Tikamiende kuluwata- aghaa kithungi chavo kikamva kindo kichaa tutaanza luvaha ikaho ena kithu nikikyavo fundu tikehandu hamwi tiake ho tawika na mabore ghavoho mpaka tilalie ieke naurwe wakwe mira yaikaho mpaka ilalie pakaige bara mabore ghaya ipate he ndege tingi.